Muusõumiq hoitvaq alalõ miiq aoluku ja sääl om <hesitation> väega hää tuud kaemah kävvüq ja tutvudaq, kuis <hesitation> as'aq käveq vanal aol.